Ka onyoe nju ome e du afo mme m fon ekpin nji ka onye nju ka ebhu o fon nti echi na e nyana o ki ji nam mmǝghe njan eya nne nyo a ki menghe se o jak o ji mmǝghe njan. Kpe o jak o ji nam kpe o jak o ji nam jen ka obho mbi o fone nti a nne nyo a ki yak chang. O yima ano ejum eja ka nju nyame nyame ka jen a nti ama n di a ka nju. Kǝn obhu nti chang a kpe mmǝghe njan na o tok se o nama ka ci ci ngun a ki yuk ka jen a eji o fone mma chang. Ke obha o fone mma o jak ano ben o ji nam o ti njǝm. O bhak ka nju o bha kume ekume eja. So nji na kpe ene e nobhe a rang abho ka eji nji e ki nob e kare ye. Dee e ka kǝn nne nyo tat ka obho nti, nti n yim ane eti-eti a yima eyim mbi bi ka nob ka jena nti chang abho. Nti n yim ane etu a ye ka ajom, etu a yima eyim mbi bi ka nob e ki e du afo abho a-nora ka ekpin abho kǝn obhu ofo nti ama Obhasi a nare a se e we ofon mma kpe o ri nan kpe o ri nan okot ann bi afo na ejik aji afo Obhasi a ki nare wa na nji. Mmonche kpe a ri nan kpe a ri nan a ki tonghe wa eji. Nne nkue nne ka obho nti ayo a kue a chinghi wa ka obho nti na ejik nji ofone ka onyoe nji a ki seme ka nsi a kara ka jena o fone nti ama afo.